जो बच्चे होते ह ना उने खुश करने के लिए न पहले तो उन्हें जो चीज चाहिए वो दिलानी चाहिए। और उन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए।